Niasa mafy ianao tatoato noho izany dia andao isika mba hiaraka hiala voly kely e mba ho famporisihako anao sady ho fankasitrahako anao satria tena tsapako hoe mafy be mihintsy ny asanao izay, izay.